In غواصة aman tawe log tagni, hikir tagni? غواصة amn aa ghasibe darinani, fa amanga toue tana fa eskiena, odour ghasiben dawei toue tana dari, amanog fa jangina, wida gittira'ngokani, twali fa amanin toueakin fa souka fa kidi, Keddafintani eska tagnin. Wida uulon taka amanin kochididoe osien'nanga firgikoga, inga fa galir, fa amanga shallakin fa tturru in amanilon falokani, twali in غواصة fa ogoda kuta aman kochido fa tagni.